...mannaggia e pirchì, pi travagghiu o pi piaciri? A secunnu comu mi rispunni allura ci conzu la giusta risposta mia. S'è pi travagghiu pacenzia, nta sta vita s'havi a jiri dunni c'è lu pani, s'è pi piaciri nveci ci dicu, divertiti, fai chiddu chi hai a fari e torna nta lu to aniru.